No oọ ọchẹ noo influence oyeyi kum a, achẹ ọkẹla ọwọicho achẹ lẹbẹẹka ọọ <hesitation> a ọọ ubishọp devidi’ oyedẹ kpo. Ẹẹ nẹ ọchẹ lẹbẹẹka aọọ do̱kito pasitọ pọọlu ẹnẹnchẹ. Ọchẹ lẹ bẹẹka jaa wa eyi ọlẹ aọnku kum duu. Ẹwẹ ọchẹ num ge ma uwa. Oyeyi doodu nẹ ɛ la a, ng ge tine oola because, e i la oyeyi olọhi, ẹgẹẹ nẹ ami a ma uwa lẹ a. E wẹ ọchẹ oya ufi ọwọicho, e wẹ ọchẹ ota achẹ abọ. Ipu oyeyi doodu nẹ ẹ la a, o ke hum ọfu ooya. Oyeyi abọbi noo hum ọtun ma, num ge ma uwa num ge. Ng ke i lẹ eyi kwu uwa gẹẹ ku ọda doodu noo lọhi nẹ e ya. Ọda doodu noo chẹ nẹ e je piya ọchẹ ne wẹ ichẹ nẹ achẹ ge lẹ ojihima che. Uwa, nẹ ẹchẹ ge lẹ ojihima che uwa a, ng gbọkọ lẹ ọwọicho ku ọwọicho koo che gam la edọ oyeyi egọmano ke i chẹ gam nẹ um yọi wa nẹ achẹ gee chẹ ja ọchẹ noo yọi wa ọma wẹ ọchẹ ọchẹ olo̱hi nẹn. Ọchẹ ọma wẹ ọchẹ e nẹ a. Anu a hum ọtu a. Ng ka i ma ọọ ka oyeyi oola, oyeyi utaba obọbi oogwa ọnya ookpo, okọtu oowẹ mẹmla ọche oonmo ẹẹnya ọmg i we oyeyi olọhin. O hum ọtun. And achẹ num ke hiye n baa i ke wẹ achẹ noo i ya ẹdọ ẹgọman. E wẹ achẹ noo i yaufi ọwọicho. Ọdanka a ma eko, eko oyeyi kum ng yọi ya ọwẹ ẹẹ num gee yuufi ọwọicho kum ya o̱da no i je oji lim lẹ iye ku ọwọicho, nẹ ọche gee je ọwọicho kpọ Ọda num ge ya a yọọ. Ng humaa ya ọus ee ọwẹ ẹpa kum ya a ya bọọ a. Ọkọ-oogba kum eko doodu wẹ ka kum la kpaakpa, oyeyi noo ge je ojilima lẹ ọọ. Oyeyi nẹ ọchẹ gee ma nẹ e ge ka ka ọọ ge ga ichọọchi a ka ọọ ge la kpaakpa. Ẹdọ oyeyi ẹgoma num humaa gbọkọ lẹ ọwọicho koo chẹ gam la a. Ọdanka a ma oyeyi ku acẹ ẹpa num hi nya, e ge la oyeyi olọhi, ge ya ọa olọhi. O chẹ gam ge tine oola mla uwa. Ng ya kum ta ọwe nẹ e taa idọma ka, ache ọlẹ alọ kwu ita ka ọkpa ka ọchẹ nẹ anọọ i ma gbọ bu lẹ anọọn ma, anu ọọ chẹ lẹ anọọ che uko a. E ka oa ọka o ge bi ọwẹn. Ọdanka a ma ọchẹ gbọbu gawọ ikpo nẹ ọchẹ ọma fu a, nẹ o wẹ ikpo olọhi a i fu ta ọọ ọkwu. Olohi nẹ ọchọma ya a, ọda olọhi nẹ ọchọma lẹ a, awọ abọhinyuwọ, a ge yọi lẹ duu. Urigọtu olohi duu nẹ ọchọma lẹ a, awọ abọhiyuwọ, a ge yọi lẹ duu. O chẹ gam ge ma achẹn ba abọọ a, kum ke la oyeyi gbla uwa, kum ke ya ẹla gbla uwa, oya kum lẹ oyeyi olọ hi la gbla uwa.